انا افضل اني اكون موسيقار. موسيقار عظيم. لاني احب الموسيقى مرة. كمان هي يعني عبارة عن مشاعر ممزوجة فيها راحة نفسية. طبعا كله فن والرسم فن بس ميولي وحبي اكثر للموسيقى. عشان كذا بختار الموسيقى.